Lau amu isai lasiai inamo pagua alogai kopoga laisa aga, pau uma kopoi namo kekea agemo gae kemai agemo gaina kopoi aga pau namo kopoi laisa aga amu isai ina kopi akaikiai kopoi pagua alogai safa issue ioi ioi eagaukae. Isai aga mo au keoge gaui kepakafo'oni'i, isai o'oae keoge ifiao kekelei, paumai ke rape'ini'i kepa kafo'oni'i fagai kepa pinaugaini'i, isai famili aloi ai akeagu felo. Gaina amui kopei aga ia pagua alogai foruma ao kopoga femia gaina amui faifa'a maini'i pagua alogai gaina amui fapaopaini'i. Ke community alogai famili alogai inioi ealegai alogaina akemalele. Gaina imoi kopoga aga fekemalele kopoi kai agao aga imoi minoi felo afemia kai ke paguai afe agu agemo. Gaina kopoi imoi aga faisai isa okoi falpakaisa feke malele koa iopoga kai akemalele. Gaina kopoga aga inaiama'a magogo fapeni'i, gakoa egaina lagai feke apau fekemalele, gaui fekepaikifani'i. Ke elao. Youths koa fagaisai aga laisa aga gaina safa issue elelai pagua alogai ekaega. Youths kelao kemai aga kuku apala kela'a, pia steam keinu, egaina kopoi aga pau fekeapa. Paul emai numo aga pau aguagu echange'i, pau aga ifiao papie sa gaina kekapa. Ifiao papie kelao au epoisai keagu kekatsi, steam pia mix elofe emai afa isa gaina steam safa isa alogai keagu puo isa keinu, kuku apala kela'a kopoga aga ke keafia agao gua kepamia puo pau laisa aga pau inaina community alogai aga gaina amui pekeapa kipo kopoga kai, pau namo pau ke'start pau ka starting emia puo paukai ina pau ega keina maoma keina puo pau iegaina amui koa pau fekeapakipo iaoma, fekeapkipo laoma aga gaina magogo magogoipipeni femia. Gasama ogegu munimuni, pagua alo aga felo agemia. Gome egaina maina eagauka aga papakipo gapuo. Ke agao safa laisa aga pagua magogoga faiga, pagua mo lai kai emai elao community kekelei ikupu gopu. Egaina aloisai ami elao famili aloisai. Gaina christiano aguaguga pagua alogai famili alogaisai faukai aupapie aniage ma'amai isai aga egaina amui akekapa kokoga aui aga magogoi fauni'i gaui akafai misa keagagai feke papeai. Gomu pau inamo aga agofa'a aniu ioi kemia. Kamani ufainagai amu afai ekei pau aga amu afai elei lai paumai. Egakoa iopoi ke pau laisa aga, kapa akaikia laisa aga ina'ama'a megamega christiano aguaguga famili alogai aga pakoko ke malele, malele famili aloisa agapakokoi sama Famili gaina malelei akeafi'i puo aguagu age'change'i. Munimuni aga pagua alo ageka felo ageka ke pau laisa aga gaina amui kopoga aga akemia gapuo pagua pau elifu elaoaina. Ufainagai aga o'oae keoge ifia kekapuni'i ke pau namo kina aga ifia keue o'oae kekapuni'i aloisa. Ifiao kelao gae o'oae kegaisa keoma aga aki'i o imoi agao keulaisa elao o'oae epaina emai. Ke ufainagai aga o'oae ifia eka. Pau aga gaina amui ke'change'i. <noise> gapuo gaina aga pau faisa gaina faemia laoma.